د جارو په اړه د فکر کولو څخه ماته کوم خاص شي نه را یادیږي. جارو یعني صفاحې او پاکوالي. کله چې د جارو نوم د ځان سره تکرار کړم نو ماته د افغانستان هغه ژیړ خاشيي جاروګان را په یاد سي. ویلای سو چې هغه د افغانستان ملي جاروګان وه ځکه په هر کور کې تقریباً دوه درې دانې پراته وه چي خلګو به استفاده ځیني کول.